Hay, anareo tantaraiko zaka samposampona leroa hitanao nisy <hesitation> hainareo ma robot zany io zany fa mieritreritry hoe robot zany zaka ein tsisy zaka hain'izany, zaka zany mandeha routine to, draba zany fa zio nisy fotoana zany robot kaikiky tonga saina leroa tonga saina de lasa: ah! ino koa moa izy ty, za moa robot paozy ty? Tonga saina, karaha mitapitapy reny paoziny.